So mi huwa kugaal sirruka mi dingay joɗaaki e majalisaare sukaaɓe e mawɓe ngam mi annda ko wakkanoto e leydi ndin. Mi alaata ɗe annda ko waɗaata ha mi eyna kugaal am.